Hoj qat'aliim y k'utuuj qahoj ruu' qate't qamama' taqee' ke la chikop taqee' más k'as kijaloom re' taqee' je' je' la nkiq'ar reh pan kaxlan pájaro carpintero re' taqee' re' je' naq'aram la ti'yaan reh kichap la chikop taqee' k'as kijaloom e re' re' qa qate't qamama' taqee' kik'utum qahoj ke re' re' más k'as kijaloom reh re' reh re' onteera la chikop taqee' ja'ar je' la k'ooy kee re' taqee' nkiq'ar qamama' taqee' ke k'as kijaloom taqee' reh reh reh la ch'ahqon cha reh la ch'ahqon cha taqee'